<hesitation> mwima khundi mbolanga mwima khundi khwa badiriji mwima khwa badiriji bolanga bana bali barhia babozo bavo nunu ndina bana barhia bobozo ta khali inze mwenne ndolanga khali biburi ba abana bene yaba shijira bana batsia musikhulu aah bana bali musikhulu ihare ihare bana bene yaba bayakha mwima bali na mwima muda…mwima khuli khwa badiriji tawe shijira mbole ndio bana badiriji bamanyana bene na bene mwana amanye mbozo webe mwana amanye nakhusenye khu khaolekha khunyi biburi khwibula bana bene yaba si khwenya khwikitsa bana bene aba mwima gwene yigu shijira bana bamenya ilwanyi eyo mwana na arhula eyo yafwala tsinguvu tsinde rsia khenyekha mwibuli olole tawe na mawna wene alola tsisoni ta mwana arula tsa il ana mulina webe bajimirani ni bitsa munzu uchenya mwana uyu tsia akhalola khu inze ni ise wewe noho tsia akhalola khu inze ndi mama wewe khu mima jene hiji jaiza yarera bandu berhu bsndu berhu tsibamanyi biko tawe na bibuli ba mukhili ho khenyekhanga mumanye bana bikho benu umanye mwna uyu ni maaa uyu ni khotsa umanye mwana uyu ni senje mwana amanye biko bebe. Tsijira mmburenje khubukhana mumalikha mwakhadukha ha malikha khali mulanga khubolela hene aho inze ni musiala hoo inze ni kootsa na bana haba bamanyi khu managana khene yakha tawe bana rwa babaira mudiriji muno bana obukhule mbozo webe mwana obukhule senje webe sasa bitsa hango mwna yitsa hango ni aginji mwna ni omurhrba mwana uyo ni wa wina uyu uhula akhubolanga ni mwana wa na kumbe mundu mwene wa akhubola huyu ni ni amwabo wobo amwabo wobo wene uyu yaibula mwana ilwanyi wabula khulera khu mwana mwene uyo baana bandi bamumanye tawe khu mwima mwene khubere mudiriji mwne humu khuli mudamanu ns khunye bandu badiriji khurula khare khuli no mwima khwene yegwo tawe kwamanyanga biburi lwa khwadukhanga mama wobo yakhubolanga hamaba khutsie wa musiala wange hamba khutsie khu wa senje wange na akhutsua akhumanye biburi biko bebe ni wakhamanya biko bebe sasa uyala khukhora tawe khandi abandu bamanya huyu ni mwna wa senje uyu ni mwana wa baba yuyu nu mwanaa wa kotsa lwene hilwo bana bana bajimire mima bana bajimire mima midamanu na bafwala tsingubu khali mwana ni avirha mu bandu na ujenya mwana wene uyu ni uhenze hena munye bandu bahindira khu ujenya mwima kwene nib ani kwe irwanyi na butsa khwenya bandu badiriji khwikitse bana berhu mwima mulahi bana bamanye mwima khu mudiriji bandu bamwamu babeza ndi bamenya ndi apana bana Khuba tsa khumanaya tsiahonyo baa babozo balola tsijira umanye mwana mukhana na ali munzu na ufwali inguu iduuchi mushisindi umu ufwali ingubu yindi osubira lwa babozo bahenza khu bindu byene hibi lwa bahenza khu lurango lwa mwana wene uyu musibila ma mubuli khononya bana ma bana bagwile banaa bo khijimira bandi bana bakhwire bo khwibura mu biko ban ana ghene yago ni biburi genya muhenze mwana ni afwali budamanu umbola mwana aaai mwna wanje fwala bulahi chijira bana bayaye bali muno kijira bana bamanye uyu nim bozo uyu ni lhotsa wewe uyu ni mtsiala webe khu bandu badiriji khumenye bulahi khukhalukhe tsa mu mwia khwa badiriji khumanye mursubila khandi khumenye mu bwiko khumenye bulahi bandu bamanye khumenye nu buri bandu banmanye khuli bandu balikhana lwene yilu banu warerhana ta khunyala khukhola ndina bandu badiriji khenyekhana khulangane khwikhitsane mwima bandu bamanye bana bamanye ba babana babo bana bamanye bakhotsa babo bana bamanye basakhulu bana bamanye bashiere ni khuli no mwima khwene ygwo khumanye khowsi haalala bandu bosi balamanya shijira khali lwene hulu mushibala u diriji muno khali bana tsingutsa tsaya bandu banyanya kahle bana bamanyi ta khali ni ubola bana bamanya tsa inyama na waru na bindu bya bandu banyanya tsa tsijibusi bamanye bandu banyanya khu mihokho bana banyanya khu mabwoni ta kahli ni ubola khu mwana khalangwa ndina bamanyi ta. Ni ubola mwna mihokho jilangwa ndina mwana amanyi tawe ajilola khu tsa musokoni khu mwna amanyi khi khuli bindu byene hibyo khuli bikholekha ta bindu byali hikhu tsingutsa tsari khu tseye tsya bandu badiriji baritsanga. ritsutsa ryali khunu. inderema yali khunu tsirenza tsari khunu ni bindu byene hibyo byo bya khwenyekhana bandu batiriji khwikhitse bana berhu bamanye bindu byeru byari bya khare khali bandu bene yaba bamanye khu bindu bya bandu badiriji bya khwayinziranga vakhorwa khumanaya tsindu tsiari khu tsia balanganga ombakho bakhorwa khumanya shindu tsia balanga loyabo kahli ni obola mwana mudiriji yalajila khu shina ban aba lughano haba bamanyi ta mwnaa akhanakhana tsa labda rhisakhani ni tsio tsia khwalila khu na khwalila khu tisahani ta bindu byari ho bilangangwa shibo. binde bya langangwa lideru. bindu byene ni byo bya khwadhekhera khu byukhulia. tsinyingu tsyari ho tsua khwadeherakhu mabwoni, vadejhera khu marhemwa ne bihinda byenyekhanga khu khali mengu bijinganga khu bidu byene madukhu khano bibekhu mba khukhenyekhanga bandu badiriji bamanye bandu bindu byene hibi bihize bana makhuba khene yakha bamanye badiriji bali ne bindu byabo bibdu byene hibyo. khenyekha badiriji khukhabirize bindu byene hibyo khumanye ha khwikhitse bana bana bamanye. shindu shialangwa lyalo. shindu tsialngangwa shibo. shindu tsialangwa ikhoni. shindu shiaalangwa. bindu binyishi. khu khenyekha badiriji khwikhale hala… Khwakhila halala, khwekitse vana veru makhuva keru ka vatirichi. Vana vakorela ilwanyi, vana valuha vakora mwima kweru, vamanyi mwima mba vakwa vasungu, na khutse nikhole ndina vana venava. Navuzwa khuli khunyala khola khutse vene vatirichi khwikhale halala, khulange vana veru, khuvekitsa mwima kweru, khuvekitse vindu vyeru khili vilangwangwa, khuvekitse khali na vikhulia vyene. Nuulika lwenulu vushuma vwa vule nuuha mwana akhureva, hii ni muchanga unaniletea nikule, uchenya mwanuyu yamanya vikhuliavi kweli. Shichira amanyi vushuma vwa vule ta, khali amanyi mavele ta, na toto vindu vyenevo vyakori khunu. Navuzwa vatirichi kenyekhaa vahenzekhitse vindu vyenevo khulere vule, khurake mavere, ni khumanya vana veru vikhulia vyeru vya khwalizanga. Khwalizanga vindu vya mbulimo valanganga vyama, khali matunda kali muliruumu kalangwangwa tsikhulumuru, makhuyu kavetsaamu, ka khutse vatirichi khwanyanyanga. Na vindu vinyishi vyene. Khu vindu vyenevo kenyekhaa vatirichi khuikhale na vana veru vamanye vindu vya khutse vatirichi khwarumikhilanga navyo vyenivi.